कलाकार शैली का मतलब अ कलाकार के निर्णय का अनोखा संयोजन का मतलब अ कला शैली नागर शैली पल्लव शैली कत्यूरी शिली यो सब कलाकार बाणो।